So bajo hua ua gu bindi ka koe i dun verus ay. Hua ua gu bindi a futla nun bey ek kut gu bindi gu Calimajirrrrej. Ko Alef, Bar, Ta, Komo, ABC a futla be bindi gu bay ABC kin do. A futla be bindi gu mangha mangha segharabinda pamarum pamarum. Hehe nunaa watata..adoha da adoha da hav du demwa watafu haan.